ווי אזוי מ'קען מאכן זיכער אז די זאכן וואס מ'עסט <hesitation> איז גוט פאר די וועלט, איז מ'זאל עסן מער זאכן וואס ס'וואקסן <hesitation> נישט עסן אזוי באנטש פלייש, און מ'זאל קויפן- און מ'זאל קויפן מער זאכן וואס ס'וואקסן דא נעבן, און שוין.